Izy kà zen̈y andeha hananiky bongo farany an̈abo ami'ny tany ity, ràha ten̈a ny hiomanako vôlohany zen̈y mbola araiky mitovy kàra teo fo edy e. Izaho zen̈y ten̈a mandry tsara, fôtony izaho zen̈y kôa efa tsy ampy tôro <hesitation> kajo tsisy ràha vita. Avy îô amin'izay mizàha dokotera zen̈y izaho mizàha fahasalaman̈anàka mba tsy hararirary amin'ny tan̈y andihan̈ana an̈y. Avy iô mihinà tsara, mitôndra rano.